Omen-daja bebe kokoa zany ny ain'olombelo noho ny ain'ny biby rehefa manao fikaroha ara-pitsaboa. Satria ny ainan'ny biby no ahafahana manao afaky atao fanandrama fa ny ain'olombelo tsy afaky atao fanandrama.